Siareq-areq akkegunang kulkas e yanaritu mappatteddeq yonro i mattaro aga-aga ya weddingnge mappada manuq kaju bale nennia rilaingnge topa manpaat na yaitu narekko maeloq kiq mappabbotting yakkegunanni mattaro beppa baraq deq namagatti mawari